Gne karazane piso koa zany, e piso io da raiky karaza avao zany fa gne loko io zany gn'anagnany maro, misy e piso io zash hoe tokany e volo zsh raiky avao gne kole- gne lokogne volony da misy izy misy e roy volo, da misy e telovolo da misy mahatratry efatry avao koa e volony io zay.